Ia, <hesitation> sezy misy laro io zen̈y ilain-drô ten̈a tsy afaka mitsangana koa famandeha fa mila taritarisana. Abôkaiô amy zay zen̈y beka zen̈y irô mba afaka mandeha lavitry. Aviô manampy olo koa zen̈y zio lay olo boaka marary, izy ndreky mbola mety afaka mitsangana. Fa izy zen̈y mbola marary mbola tsy afaka ten̈a ny mandeha, olo boaka avy navesatra, olo boaka nididiana àby àby io zen̈y mandeha ambonin'ny sezy misy laro.